د لس شمېرې په اړه فکر کول زما لپاره د بشپړتیا او بشپړې دورې نښه ده. دا یو عدد دی چې ډېر کارونه پرې شمېرل کېږي، لکه د لس ګوتو شمېرل. په ذهن کې مې راځي چې لس د پیل لپاره یو اساسي بنسټ دی، لکه لس کاله یو دهه ده. دا شمېره په زده کړو او ورځني ژوند کې ډېره مهمه ده ځکه هر څه پرې تنظیمېږي.